أنا من عشاق إني أسوي أكل بالمنزل واكل براحتي لكن بعد أكل المطاعم الصراحة يكون طعمهم أفضل بس ما هو بصحي مرة <hesitation> فلازم يكون في توازن بين الاتنين بحيث إن ماني مرة على طول بإستمرار اكل في مطاعم برا. هذا صحياً مرة مو بزين. وبرضو إنك توازن ما بين الأكل بالبيت